الشخصية التاريخية اللي عشمتنا خير واشوفها سالمة هو شخصية سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب برغم انه كان كافر أنه را إلا إنه كان حتى وقت هو كافر كان ملهم، وقت اللي أسلم ولا ملهم أضعاف مضاعفة، كان هزا التخت بتاع الام على ظهره، كان يفكر في كل كبيرة وصغيرة، وكان خايف يتحاسب يعني ما شاء الله بالنسبة لي أنا قدوة.